Los güevus sonin unu delos alimentus más compretus qu'essistin. No namas sonin una huenti de proteínas mu güena, vitaminas i mineralis, sino que tamién sonin mu aparentis ena cozina. Puen sel apreparaus de muchas hormas deferentis, dendi un desayunu cenzillu ata pratus más elaboraus comu tortillas, tartas i bollus. Y no ai qu'olvial-si delas possibilidais delos güevus palos ducis. Los güevus sonin un engredienti básicu pa muchas recetas, i la su capacidá pa emulsional i atillal los engredientis los hazi endispensablis en muchus pratus. Es una pena que nel passau se les aiga dau mala lei por mé del su conteníu en colesterol. Sin embargu, la cencia a amostrau que los güevus sonin un alimentu sanu quandu se consumin con moderamientu.